شوف يا صديجي عشان تخيط زر أول شي بتحتاج إبرة وخيط بنفس لون الجميص، بعد كدة بتحدد مكان الزر وتدخل الابرة من تحت الجماش وبعدين تطلعها من فوج، وأكيد يعني بتكرر هذي العملية مرات كثير، وتحاول تخلي الخياطة متساوية وشكلها حلو بعدين تدخل الإبرة من خلال الثقوب حجة الزر وتشد الخيط زين.